Ima anggo songon pernikahan na ideal menurut niba, sada i ligin sian umur ni alak na dua halak on molo danak dope tarida, dengenan nangkon pola i jadi on, na marbagas i molo <hesitation> harana molo poso dope na dua alak i ma mabiar iba marbadai sajo i bagas na an, leng- leng na orang tua nai na- leng orang tua nai na i baen na poning ulu nai. Sappadua na, iligin sian pandapotan nai tiap bulan na sanga mandung adong do sanga songondia na, molo nasoadaong dope pandapotan pastina um denggan saro di au nakkon pola i jadion alai na marbagas i, molo i ligin songoni, anggo na so tontu dope pandapotan ni dokon ma ni alak lai nai lengmangkolos mai pupu tu orang tua ni alak lai i leng na orang tua nia juo do poning ulu nai baen alai na dua na, sapaduana selain masalah materi i sada nai, songon alak nai do, botul botol do na dua alak i mar komitmen, tu aha na marbagas on harana anggo saro di au songon na marbagas i anggo bisa sakali maia do saumur nggon saumur ni ngolu niba. Dan inda bisa terjadi dua kali tolu kali sanga opat kali nai. Dungi songon alai na dua gari, i sapaan mandung siap do alai na marbagas i, tu sude aha nai na i tanggungg i sada, songgon daganak nai, songon na mar daganak i pe kan saro dia au nangge na- nangge na sembarangan dokonna, sapaduana songon biaya pe murtamba do adong daganak niba martamba muse ma aha sikola nai bayar sikola nai dohot aneka ragam nai jadi ima anggo get marbagas anak niba i gari sapaan, sanga botul botul do sanggup ia mang aha i sikola i pahoppu nibai dohot mambiayai parumaen nibai.